قضاء ليلة وحدة في قلعة عتيقة لانه احس هالشي يعني بيجمع بين التاريخ ويعني مكان هادئ يعني وعلى طراز معين ويعني حتى الديزاين والاشياء الي فيه اكيد بتكون يعني <hesitation> يعني مبهرة ومختلفة ويعني بتكون تجربة افضل من الخيمة